Igny koa zany raha mbola sy hitako igny sy aiko lotry hoe ankognaia magnano an'igny fa e fahalalako an'azy la ohatray ka hoe mahandro henankisoa regny da ampiaragny amin'azy gnao gne leguma asiagny menaky izy asiagny sira kelikely de miaraky andrahoigny amignao sady sy sy azo anigny elabe fa lasa may avao koa da lasa sy mety.